<hesitation> Raha aminahy manôkana ndraiky, mikasika ny ilay paosy hely igny, igny zao ôhatry oe asiana vôla, ataovana vôla igny dia anisany mbô <hesitation> somary ma-mahetihety zany misy an'azy e ,ôhatra zao atovana lakile izy mbô mahetihety tagny misy an'azy, dia sarotsarotra kokoa ho latsaka lay raha atao amin'azy ka par rapport amin'ilay paosy maventiventy.